Nyadoa ho yami wae ngetetu patai o akuise mahono hoe lepai yasuho awema ho yahono hoho'e awema pai ya'suho se malouk ka matai maheni maloka kusa lae epanoma e yasuleho wawai lumaho sailoi hono hapiase wailuma mo'o pai numa saleu apiase he hono hapiase wailumo hoho ekowie laietei nai asuho ma honoe hoho'e pai e'ane anea yua esusa mo pae ane anea masike masona masike mahono litiloke yane e'ane'i yasuho etina etina etuanena masike ilouk ka metina niliei etinae nase iloka epanoi idahele edahele ilouka tetap laiwai duwe'i nai asu wai metetu patai deho yami sepu sepu laimau ne asu'i pai asuho ma'ane mo Damenilu si'ane ya su me yamiho ma'ane yasumule pai yasuhu yahono hade'ta'e hoho'e aweima e anehoe duwema etue duwema elaika luwema na yamima yasuho akuse mohono hoho'e akuise mas akai ro hohe paituka e ala nae ena pui nehu akuise mahatapai awei patanea pai nama moho yasuna'ea ala ho aloi ho lae ya e'e te a'i menyahede hole lei ma ne nina masike wei elua lukai lodi lokai me loi taku lai maonyae le'oloi mi nai asu wai ya mi wai metetu patai deho sepu sepu i yasu wailuma du sepulu yasua'i pai yasudeho ehono hoho'e duweka etai loka duweka e'ane hoho'e emana tai mo'o selupei i'i sesai sai se'ahono ho'e ho honoa o hoho'e nai asu masike loka loka meu akuse mahono yasu hoho'e pae yasu eum patukaitia nyadoa ho yasua do ho Wahono tamata na yasua doho tuka nyahede'i mekaitia sinea sudeo ho'e pai nama yasusa wai luma moho e sai sa wai luma moi'i na akuise yasu lowai luma painama yasu wai luma sai sepue ma honoho'e sae sepue masike patenea seleo wai luma me matitiwa musa'a woi yasuwe'e titiwa'i yasuwe titiwa nina e kouw de hane'e ma kuka taha ele un mudedes wei si wai'i wei seinadebai'i nai asu yame hatitiwa mu me a asu we' titiwa meinya'e mai le mai lele masi ikan madahele madahele tuka matitiwa la e mamoi ni me asu masike dahele me etitiwa lale paise saha nahe wei ekou'i sae hatalia wei ekou'i nai asu wayame tuka nyahe de'e yauleo sapu yasuwapa e u' yasuwa wei ineilua e maya sua do nrouk ka loka etai lue u utailoka etai duwe u udahele dahele duwe u nausayane yasua do'o matuka nyahede'e Pelihwa se na uta'uloi wede'e epanu'u epanu'u panu'u duwe totode epanu'u me usuyane eleu nadeke pis e ulehu epanu sena'e te'us senai a'ne'ui pai uya suwa dowe oi haleun na saya sepulu etitiu lahi